Mī tīlso na inpek emo, tīl injan pui na tur inpek na program kan siam tur ani i tsuan. A fasabera kan siat tur tu, tute nge kanva puido na, tute <hesitation> hau nge kan tīlpek tur hau mamo tur tu. Mī tiha kan siat pot angay ani, fasabera tsuan umidang hau nena, kan soi hau, pot angaya, tumiso a tsuan poisa kan <hesitation> ngay tuale, pot angaya, bajet kan siam angaya. Kwaya nge kan tsumiprogram tu kan neidon, ta tsuan eile in tute, a umdonem dekoration te a umdonem titika. Kan entsian pot angay ani, tsumivel kan tīlso a tsuan, <hesitation> eng anga injan pui tur nge, poisa nge, thomno nge, ek tur nge. Eng ang tsi nge konsert saitiam te kan somdon nge, teang tika kan siat angaya, emo fer tepo <hesitation> tīl zor na mun anga tepo, a siam tea tsu ta tʃanga. Kan lok nu tsu, mī ritei emo, mī naupang, naupang nu lepa te nei to lau emo, putar pitar te omuna, anga kan, kan vapui tei tur ani, tsuan, tsumi. Tsumi tur tsuan, ang mun le, ani tur kha tsiang kwangta win, kan siam angaya, tumiso a tsan mite, kan somin, in pui tur kan, kan som tsuak tur ani.